ترى وايد رياضة شي مهم بحياتنا، أهم شيء إنك تتابع مع شيء مدرب عدل، ويعطيك التمارين التمام منشان يحفزك عدل أنو تكمل بالتمارين الرياضية، لكن بتروح لشي مدرب مانو تمام مانو عدل اعطاك أي تمارين موب فاهم ما راح تجد الحافز أنو تكمل معه.